ͻhaw kor a ͻwͻ wiadze a mebɛpɛ dɛ meyi no akwa koraa efi hͻ nye ohia. Ohia yɛ adze a ͻyɛ yaw yie. Sɛ epɛ biribi na ehia na nnyi bi a, wo ho yɛ mbͻbͻr. Sɛ mutum miyi ohia fi hͻ a, amamfo beberee benya ahotͻ. Siantsir a ͻwͻ dɛ ohia fi hͻ nye dɛ, ͻwͻ dɛ nyimpa biara tum na onya ahotͻ wͻ beebiara ͻwͻ biara.